Ro naghan ghan raar kiro aro kiro ro naghan raar ugbo ni ugbi ni ugbi ni mo ko neghan ku opuki ghan iduon reberi eeghi ruukuna r'eeruanaan pho acrist omogh awe pho mee sucom ipe ku idi enaan pho eghaaph ku iphen romiin ghan bo sien pho pu ema redeenaan mo ipe enaan eghaaph bo me eru ni esu nyi idi pho pho ku mu ra bem ghan mo omoogh awe pho ku aloghunaan dighaagh buen odi odi alegheri bo odi abem mu buen odi mo odi alegheri eloghonaan we pho deghaagh bininim ku ipe bim ku idi mi aseere aghaaph.